أجول له أن كل واحد بالبداية يتوتر وما اكو شي كامل من أول مرة أنصحه يدرب جدام المرايا ويشوف نفسه شلون يتكلم، أو يسجل صوت، أو يسمع علشان يحسن أدائه، بعدين أخليه يتكلم جدام شخص يثق فيه قبل لا يطلع جدام جمهور تبير شوي شوي راح يتعود. <noise>